<hesitation> Le resaka tanteraka rano mbana sy tatera-drano ndreka: arakaraka tissun'ny lamba io, le misy ohatra hoe idira- vao sasanao alonanao anaty rano de tonga de midi-drano iny zany le tatera-drano iny, fa le vao hoe ataonao anaty rano izy sy tatera-drano ohatra hoe karaha le cuir reny iny zao efa tissu hafa iny an de iny sarotsa- tsy tatera-drao zany.